I papagai a san parlé, al ërpetu coze le persun-z dizu, a sun tüti culurà, a vivu principalment ënt i pais trupical